Asshaqalin kateer ba daur balkallam fiyan wa bafra kateer kan ana hadi bal kallam fogan walla kan nadum hadi bil kallam fogan lela da hinna bas magadal afe magadal afeh fil buyut magadal afe maʼal jiran, magadal afe maʼa nasal hilleh, magadal afe maʼa nasan a deen ku wahid magadal afeh maʼa nasan deen ku ma wahid da, huda ana ba daur.